Gjithmonë osht knaqsi me punu me njerz që e kuptojnë randsinë e ekipit. Secili individ ka diçka t'veçantë me ofru edhe kjo po e bon grupin shumë t'fortë. Kur na punojim bashkë na e ndihmojnë njoni tjetrin edhe normal që rezultati osht gjithmonë ma i. Edhe kur kemi vështërsi, ky shpirti i ekipit që e kemi na mban t'fortë. <hesitation> Edhe ma merr menja që ky osht edhe sekreti që na ka sjellë deri ktu.